Ny vidina tômôbila vaovao amin'ny firegnena misy agnay aty an ah eo amin'ny cent million d'ariary akeo zany le vaovao fa le efa niasa na le hoe bonne occasion igny no mandeha quatre vingt million d'ariary na soixante-dix million d'ariary akekeo vidiny.